Kin moye waawai ekkito ko ɗume to ni goɗɗo ekkitaake, ngam wala mo un danyi e ilmu ko annduki, kin moye waawai jannga ko ɗume so ni e yiɗi sanne. Wala ko ɓuri sembe mun.